Дар ошхона мо метавонем чанд намуди табақро ёбем, ва ҳар кадомаш барои хӯроки муайян истифода мешавад. Табақи калон яъне асосӣ — ин ҳамон табақест, ки хӯроки асосӣ мисли ош, картошка, гӯшт ё макарон дода мешавад. Он ҳамеша дар вақти таомхӯрӣ истифода мешавад.